Cero oon, uu, oni, jomi, o'on, iño, oxia, ona, óón, uxi, uxi oon, oxi uu, oxi oni, oxi jomi, ñeon, ñeon oon, ñeon uu, ñeon oni, ñeon komi, oko, oko oon, oko uu, oko oni, oko jomi, oko o'on, oko iño, oko uxia, oko ona, oko óón oko uxi, oko uxi oon, oko uxi uu, oko uxi oni, oko uxi uu jomi, oko ñeon, oko ñeon oon, oko ñeon uu, oko ñeon oni, oko ñeon jomi, udiko, udiko oon, udiko uu, udiko oni, udiko jomi, udiko o'on, udiko iño, udiko uxea udiko una, udiko o'on, ju. Udiko uxi oon, udiko uxi uu, udiko uxi oni, udiko uxi jomi, udiko ño'on, udiko ño'on uu, udiko ño'on oni, udiko ño'on jomi. unidiko, unidiko, oon, udnidiko uu, unidiko oni, unidiko jomi, unidiko o'on, unidiko iño, unidiko uxea, unidiko una, uniiko óón, unidiko uxi oon, unidiko uxi uu, unidiko uxi oni unidiko uxi jomi, unidiko uxi o'on, unidiko uxi uxia, unidiko uxi ona, unidiko uxi o'on, jomi ndiko, jomi diko oon, jomidiko uu, jumidiko oni, jomidiko, komi, jomidiko o'on, jomidiko uxea komidiko óón, jomidiko uxi, jomidiko uxi oon, jomidiko uxi uu. Jomidiko uxi oni, jomidiko uxi jomi, jomidiko ñeon, jomidiko ñeon oon, jomidiko ñeon uu, jomidiko ñeon oni, jomidiko ñeon jomi, o'on ciento.